Eritsereto hoe hiresaky amy gn'olo ambalikinao ao iha mba tsy hitabataba loatsy fa haliky gn'andro igny. Ino gny raha hovolagninao?